karàha koleran̈y fan̈eva fo koleran̈y maso, amiziô ty efa maro karazan̈y reo io. Ziô koa efa mampiasa lantihy ankamarôzan̈y olo de maro irô karazan̈a maso, koleran̈y maso hitan̈ao na blé, maron, amy leran̈y tiandreo jiàby.